لو إنك تقصد ان الإنتقال فوراً أن يمديني إن أنا اسافر في اي مكان او إني اتحرك من مكان لمكان ثاني مرة واحدة بسرعة فهذا طبعاً هيكون أفضل بكثير إني يمديني بس مجرد إني اقرا عقول الناس وش بستفاد إني أقرا عقول الناس وانا جالس مكاني ؟ فلا خلينا في الافضل انه يمديني أنتقل فوراً لأي مكان أنا أبيه. لو حبيت اسافر في المكان الفلاني خلاص بيمديني اسافر بسرعة